Pus de pu li riljiañ se kauk lanu'ut pu sutue pus juy lutsajau con nguang matse'el nguang li lu'uey pu tsuma'ap per nipep em jay se chi ndimjiul rapu lutsajau con sul que lu'uey banu'u que bakeje con kupu juy ba'e li rinyiu y li'uey jay lutsajau chu tsuma'ap bakal pu li ripiak y pu naku pus napu lanu'u mas kuas jay chi lu'uey jay chi kujuay jay nda mamu lutsajau pu chi kani chi tsuma'ap napu lu'ey jay con saria lembu jay nguang lu'uey bupejen bupejen li nguang bu'u con li xixi lu'uey kupu lu'uey bakal lutsajau mas jay yino chi majay pu chi kani pu chi tsuma'ap y kupu ba'e pu li rinyiu pus kupu lembu jay maiñ jay ba'ajauts y que luemeik pu li kanjet likiañ tiljiañ nduet kupu ramat y neuk ne mas kuas lanu'u kuas jay chi ndiljial ndino pu chi tsuma'ap ma'ey jay saria li suru saria que bien majau matsajau napu chi tsuma'ap pus kauk lanu'u es pu chi nili napu kuas jay lu kujuay kujuay lu'uey mas ma'ey jay chi mamu kujuay kuas lu'uey juy lutsajau ba'et pu li rinyiu batsejet per ju va lu'uey kuarkier chi ngukuang nipep jay mbakats kua jay chi lu'uey lujueng pu chi tsuma'ap kupu juy lembu jay lu'uey ba'et pu li rinyiu lu'uey lidiut pu li ripiak y ramat nda tsejep kani slajua napu mas ngutue pu suma'ap napu si manuju'u na'ey jay manatsajau es kimbie nateng. Porque kupupu mas jay lun'ejem y lembe jay lu'uey lutsajau ndimjiul y kupu kat ke kua lamajaut liljit cuando ya jay lu'uey lumeik re ripiaik per napu lembe kua jay banjeng nipep jay mbakats kimbiep pu tsuma'ap pero lo que es ndajap bakats kimbiep pu tsuma'ap pus es pu niljiañ kani tsume y de pu sutue y pu naku rapu re lanu'u mas pu karat riljiañ se jay banjet kunet bat'ey njaung saria lu'es pus rapu lembu kjats kimbie ngukuang per na na pu kat na pu nili y na pu slajua pus napu lanu'u pur es jay lujueng pu tsuma'ap lutsajau jay bien majay y pu talung pus rapu lanu cuando ya rajuik rama mamut pus kua la'ey con nda chiljia con suntsujut xijiua kua lakal kupu latsajau re suma'ap porque ya mamun ya y se kua bumang lakos pake lameik tsukuet re talun y se mut pus kua laju'u lanaung rapu landu se rajuik jay bat'ey jay bupun. <noise>